Ty fomba mahomby hahaiza ty ajà karazan-kany maro samby hafa. Le ampianary anazy andakilasy any aloha raha iny, bakeo amizay andesy ambazary eny, tondrotondro aminy aby raha reny hoe: tiky na itoy zao gn'agnarany, itoy zao gn'agnarany, itoy zao gn'agnarany.